ଜୀନ୍ସ ଚୋଟୋ ପକେଟ ରୋ ମୂଲ ଉଦ୍ଧେଶେ ହୋଚୀ ଗଂଟା, ମୁଦ୍ରା କେଂବା ନିଯନ୍ଯ ଚୋଟୋ ଆସସରିଜ ରଖେବା। ଯହୀ ପକେଟ ରୋ ପ୍ରାଯତା ପ୍ଲେପ୍ଲେ ପକେଟ କେଂବା ମୁଦ୍ରା ପକେଟ କୋ ଆଜେ। ଯହୀ ଚୋଟୋ ପକେଟ ରୋ ଇତ୍ଯାସ ଉନ୍ନୀସୋ ସତ୍ତାନଵେ ଅପ୍ତାଜର ଆରମ୍ବ ହୁଏ। ତେ ଵିଡେ ଲୁକମାନେ ନୀଚେ ପକେଟ ରେ <hesitation> ଜଗ୍ଯା ପାଈଂ ଵିଭାର କରୂଁ ଥୁଲେ। ଆଜେ ଗଲେ ବିପିନେ ଉଦେଶର ରେ ଯହୀ ଚୋଟୋ ପକେଟ ଵିଭାର ହୁଏ ଜେ ପରିକୀ ମୁଦ୍ରା, <hesitation> ଚାପୀ, କଲମ କେଂବା ମୈଚ ପରୀ ଚୋଟୋ ଆଇଟମ। ଏକ ଚୋଟୋ ଫ୍ଯାନ କେଂବା ନେନ ଏଲେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ଉପଗରଣ ରଖନ ଥୁ। ଏକ ଚୋଟୋ ନୋଟ କେଂବା ସ୍ମାରକ ରଖନ ଥୁ। ତେନୋ ଜୀନ୍ଚ ରେ ଚୋଟୋ ପକେଟ ଏକ ଉପଜଗୀ ଏବଂଗ ଵିଭାରୀ କା ବାପ ଫ୍ଯୂଚର ଜହାତ ମେଂ ଚୋଟୋ ଅନୁସଂଗୀ କୋ କୁଛ। ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂଗ ଉପଲ ଅ ପଡତେ କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ। କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ। ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ କେ ଲିଏ ଜନନେ।